Ny nakà zen̈y mianatra mitsinjaka foeky tiako ai. Fôtony za koa efa tia mitsinjaka edy. <hesitation> Mianatra mihira bôka somary mbôla sarotrarotro. Avô za tsy mahay tôn àby ren̈y feonakà, karà tsy de tsara be oe. De tiako zen̈y za mianatra mitsinjaka.